نوع الموسيقى المفضل عندي نحب نسمع الموسيقى الهادية لما نكون مسترخيين ولا لما نبي نركز، لكن وجت الحماس وبرا وفي المنتزهات وكذا نحب نسمع موسيقى حماسية <noise> موسيقى فيها جو يعني تحفز عالحركة.